هي باش نعرف واحد فريمون بيان حاجة لولة نسقسيه واش يكون الحاجة الزاوجة واش باغي يكون منها ندير استنتاج تاعي و منها نقد مام ندرس الشخصية تاعه كيش ماشية